Ia, mahay za vitsiky, antely irô io zen̈y tain̈a ny malaza amy raha araiky zen̈y. Fomba fitondrasan-drô biby tary tarity taritiny zen̈y rô man̈amia baiko. Aviô miaraka man̈atanteraka, izy in̈y ze lay biby ambani-nany io karà piasa-nany zen̈y. Ia, karà zen̈y zen̈y ze fivolan̈ana izy. Aviô amizay tain̈a ny misy fandaminan̈a zen̈y anatiny ao ty manano zen̈y oe ty manano zen̈y oe, tain̈a milamin̈y zen̈y fandridran̈a asan-drô.